<hesitation> في البيت حوالي فيه جريب <hesitation> عشر <hesitation> نوافذ، أكيد كلهن موزعات على الغرف، في عندنا كل غرفة فيها نافذة <hesitation> النافذة بتكون كبيرة واجد دحين وعندنا بلكونيات <hesitation> بلكونة والنافذة بعد تكون مطلعه عليه <hesitation> على الطبيعة حلوة ومظيئة.